צום ערשט דארף מען טרעפן אויף די מאפע ווי מען געפינט זיך און דערנאך טרעפן די פלאץ ווי מען וויל גיין, נאכדעם רעכנט מען אויס לויט די וועגן וועלכע עס איז די שנעלסטע צו גיין און א גאנצע צייט זיכער מאכן אז מען גייט אויף די גוטע וועג.